والله نحب نختار إن نكون برنامج مشهور لإنه فنان يعبر عن مشاعر ناس أفكارهم والفنان يق-يقدر يترك أثر كبير في المجتمع، سواء كانت الموسيقى، والرسم أو التمثيل، هذا كافي إنه يحبون المشهور، والفن يصل لكل الناس ويدخل قلوبهم، أما الرياضة رغم أهميتها لكن تأثيرها يكون محدود مقارنة بالفن.